Ko mbawmi wide e meteo Ettaasini saatuje ana ɓuuba fa bia neege ana jipoo. Ana woodi sanne, ɓuuɓol maɓɓe jaati mbiyataa ɓuri wulaare maɓɓe. Hono nokkuuje maɓɓe yogaaje ɗee ka. Sabii Amrik jooni walla mbiyaa Etaasini <hesitation> ɗun ruunde non. Gelle ɗee ngaldaa metteyoo.